Patalo takae amela peko somadia aguna tu ai, nalo kaina erua patalo nalo kai pekosomddia. Nalo ruma taupe akatokaia, tiala pa akatokaia. tiala taupe akatokaia pa musia, patalo pa iru atoro waini tape lo ka rai, kaina ine taupe abesia taupe lo eko. Ela ruma oraora la atoro la waini naolola pe atoro pa nameatoro ela alai ruma <noise> aka to kala kai pek soma, nalo kai mala mala ruma taka akatokaina egu aka elae tokauwaegu. Are waini idai siamela taulo, atoka waini baking ela agu agu patalo nalo taka amela pekodia, atoka saia nalo taka pekoia kasi, inou na sua aniani gu ela nalo atoka peko somaia, taka atokaegu kai amaloa sai kaini atoka ka aloina, sai kaini, ara arasu na ena aniani e sakaini tast pelo alo ela ena elae nalo kai pekosomaia kai alo, kai alo, kai alo, kai alo kai atoka, are aguna idai io ela nalo taka bake, taka bake, cake, buns ia sa ela kai bake, adi pizza elai kai alodia, kai alo. Kasi tagu amela waina inana sua anianigu, waini atugu kau, kai peko atugu elaia aniani elae dipa aniani. Nalo baking nalo cake ka alodia are ka tanotano, taka tano aina idai tray cake na apara episa pae aka nima pae kai alo a nalo na banana cake taka aloa, aka chocolate, aka na basic cake asa taka alo a elae apara nima pae idai tray ka charge im dia umana tray, erua umane takai alodia elai idai rasu, idia rau kai aloa, ela agu, agu patalo taka amela peka alodia ida dei, nalo ena rarema sodina kaka alodia. Kaina idai weeki tialai elae, elaia patalo ela ka alo, kasi inau tagu uwaka isagu, apart from that ela. Papara patalo ka alo, papara uwaka kai alo, are eagu, agu, eia patalo erua ela agu, agu, poaela sa nalo kui pekodia, kai pekodia alodia alae nalo taka ida taim ela ka weeki tialai kai alodia ela na, ela na elai ia patalo elae ruma kai akatokaia, kai atoka, atoka atorosoma kao aloa. Baking ba ela atorolasoma kai bake kai alo, kai tano tano kikina ela ka anidia. Are waini papara taim uai, apogu kai waidia laum da, dapalama nigatu tea panpa koa, elae patalo taka ari alo elaia baking, bans aka ia cake taka ari alo ela apagu kai waidia lam dapalama igan tu ela nalo kai uwa. Are aguna idai siam taulo nalo aru lalao, aru lalao especially paparema ka lao aka, paparema umano sosobitawalasa aka eloa pa beabeaka motor a umana, elai kao patalo ka peko nalo iala torudia ka peko, anusa torudia ka peko elai ela. Are uso taupe lao ela uso man taupe laolai toruouma, pa toruouma taupe ka amela kakadadia ita abiniai taupe tuisau taupe ka amela kakodadia ela usuai aga ma pa torudiama, pa toru atorodia. Usuai ga taupe toruma elaiai elo dukuna na sai kaini pa kadei atoria, ia anusaa ela pa toruatorodia. Amatai, amata sai kaini tu ta alosalato ela mapa toruatorodia ma aga usuaiaga, ela na idai siamela nalo taka pekosomaia, arualalao, arualalao eloai, aka usuai ela usuai nalo kai pekosomaia nalo akitiai pa abesai, akitiai pa abesai, pa akitia umano. Usuai akitiai pa, pa abesai, pa abesai, pa abesai tauna pa pita atoro. Papara taim pe tawidokaino pa ukauma, pa abesai atoro taula, pa abeabani taula, pautaulo tegese atoranai, asanai, taupa lo tegese usu asanai, taupa toruma kiu atorola are wanini paparema ora orala na mage ala alon ita abinia pa tuisau umano aikala. Ela usuai elae paparema ba ora orala. Ela usuai elae paparema ba ora orala na amela pae, are waini taupe toruouma ela dukuna na amela pae na mageaiasoma. Eloai <hesitation> eloai taupe lao ia beabeakai, aka wakasiai taupe ose, ela eia pau namini eloai, iala dukudia numano adi tu pa kadaidia aikaini tu nalo dipa alo, saikaini arua aniani dipa alo edia patalo namini eloai. Eloai nalo, patalo eloai nalo dukudiaba ia amelapae amini pidaniai adi na tu ba poana elai ba na dai towola eloai, ela na idai towola na pidani elai tibola sala are alai taupa kadaia, elo elo tialai dukuna na idakani nalo galagalasa kai peko kasi tupa galasa. Taupa suou, ela elo taupa toria patalo patalo paka pepeko pa sipo akaiala paka pepeko sipo. Ela pauasa kai totoru, patalo saikaini tu alosadia to, ela nalo elana siamela, idai na elae na idai siamela nalo kai pekoia ela na elaiai.